Ma a va pa propi tan bin, ëncöi sun ën po ënrabià perché stamatin mentre che fazìu manövra cun la guma l'ai tucà lë spigul d'ën marciapé e l'ai vist ch'a ie ën cit segn s'la guma e cuindi vuriu pöi capì s'a ie cuai problemi opüra a ie al e pa niente d'grave